Es una mestura curiosa dela tradición arabi beduína i la riqueza del petroliu. Peru la verdá es que a megu se me quitan las ganas de dil pallí polo pocu que respetan alas mugeris i los derechus umanus, assín en general. La coltura pos es la beduina, que tien de sel enteressanti peru la pueu vesital en paísis menus ranciosus comu Omán, por exempru. La genti la conocemus porque es andi cai La Meca.